Për të priparartur dhe gatuar thjerrëzat, fillo duke i shpëlarë mirë nën ujë të rrjedhshëm për të hequr çdo papastërti. Dopu vendosi në një tenxhere me ujë dhe çoji në vlim. Ziejini ngadalë për rreth venti-trenta minuta, duke shtuar kripën vetëm në fund për të shmangur forcimin e tyre.